اعتقد اني ممكن اروح، اولا لان هي فرصة فريده ومختلفه تماما، تجربة مش هتتكرر كتير وفرصة لإستكشاف كوكب تاني وبيئه مختلفه تماما عن البيئه اللي احنا عايشين فيها علي كوكب الارض <noise> وكمان هيكون عندي القدره علي اكتشاف واكتساب معرفه جديده عن كوكب تاني، وهيديني مساحه لاني اتأمل الكون الفسيح اللي احنا فيه وكمان المساهمه في العلم من خلال ان انا هكون جزء من جهد البشرية في فهم الفضاء واستكشاف الكواكب